زه خپله چنداني د ناشتې سره نه یم جوړ. یو وخت یو وخت یو دوې درې هګۍ په غوړو کي ماتې کړم او د ګرمې ډوډۍ سره یې وخورم. ځیني وختونه بیا ځان ته د کیلي، چکو، سیبو او شیدو یو جوس جوړ کړم، خو هغه په هغه صورت کې چې سپورټ مي کړي وی. تقریباً اتیا سلنه زه د سهار له خوا شی نه خورم.